Mahakasika ny kolotsain'i Alemaina ah, <hesitation> Alemaina firenena voalohany amin'ny resaka famokarana ovy izany hoe isan'ny kolotsain'ny zareo izany ny fampitana fahalalana mifandimby amin'ny taranaka hoe ohatry ny ahoana no atao hamokarana ovy, de akoatran'izay ah <hesitation> firenena mandroso zareo any anatin'ny famokarana fiara isan'ny kolotsain-ndry zareo ny fampiroboroboana ny famokarana fiara toy ny BMW, Audi ih.